Ọdan ka ga dọka kum ẹga ọnchọnya kum dọka amo idọka omeyi, eyidọ komeyi nyal ẹnoje nwunem ma? Ẹno piyina? Oge kẹla gla no, oge bẹchẹ nmipunu gla no, ọma nawọ oyi dọka? Ọluwa okwẹga nuwa oge gbọkọ? Anu nawọ oyidọka, oye bẹchẹ nmipunu no ake yi kẹla, non, oke jẹ nwunen, ọma nawọ ayi dọka? Ọma nawọ oyidọka? Ẹh! Eke chẹ elọbiwẹgum, abọ lẹa nge kẹlano, nkeyi yukpelan, nkeyi nunu nkeyi chẹchan, nkeyi mimalayi ọchẹn, nkeyi kẹla lọchẹ ihichin, nkeyi chanya kwọchẹ kum ẹchan, nkeyi lojilima chuwa lọlọhi ọda nun chika oya kpem-ma nge yọdam ọlẹ kpẹm, ọchẹ duma lẹhọ tum nge tan, so achẹ, jum kum ge kẹlan, nge nunu nge yukpẹlan, nge chechan, nge kẹla lọchẹ ichichun, so abachẹ jum lẹa ejum kum ke lunwahum, du, nkeyi kpoeyi klikpeyi jagban nkeyi yẹyin, eko du namum ọdan kum lẹyi kpo kwichi n ke lẹyi gbẹ, abachẹ jumlẹ kunu.